أتمني بعد عشر سنين أتقاعد، يبقي معايا الفلوس اللي تخليني معتدش اشتغل، ولا اتحط في ضغط الشغل وتحقيق المطلوب، كل شويه مطلوب منك حاجه جديده وكل شويه تحت ضغط عصبي، مطلوب منك <hesitation> حاجات اختراعات من مديرك والكلام دا.